<noise> Laha araky ny fahaizako hoe mahare marary gny raha mitiry, tsy haiko aloha gn' fahamarinany fa gny haiko avao zao de hoe: laha tapaha hazo igny, i bakeo malazo; laha tsy ampy rano moa reo malazo, ka tsy haiko am'izay hoe mahare marary i sa tsy mahare marary.